Hooltaade koolɗe mum, yoga ana hooltira ñiiƴe mun. Ka minkaa mi ɓaman kooltorogel koolɗe miɗe tacca gootel gootel faa timma. <hesitation> Banngal hooltagol koolɗe ka, <hesitation> nii nii woni no neɗɗo waɗta.